Tsy azoko mihintsy hoe tsy mahazo teny gasy ve ianao sa hoe ahoana sa hazavaiko amin'ny teny hafa mihintsy izany teny izany?